<hesitation> iserekari iji, ijingiwesa ukute unsiku kungi uwuta nonu unsiku ukungi mbivi, valyasi, uluta valyasi kiki iserekali, ng'oko lino ndyasi uvulyasi wapene kini kiki, kumaendeleo twiihumi ihera, tupie tumise ihera bado uwona kutumala kangi, wita uve nuwumbili ihera vikirira. Vikuja wikwibata kangi watie kumaendeleo ungalui unga- ungalima ukubia wija wukwibata vi- vitolie ela virya ndimaana apo tudwana tuna najimbmbo ijo natunokwa, tukandamine! tukandamine kabusa, tutie iserekali iji juikandeti tukandamina kabisa tutie nakumaende lino ukuvomba natunokwa. Natunokwa kabisa, kwasababu imbmbo ijo tuvomba, imbomo ijo muvomba movomba mbivi sana, imbombo muvomba <noise> ihera namuvone kusivi siruta mwirya, mwirya ihera, ihera mwirya sana, lino twevandu ndiomaana tubera nukubea kuvomba imbombo.